افضل انو اكون الشخص الأكثر ذكاءا فهذا الشي راح يخليني اتعامل ويا اموري ،اتعامل ويا شغل ، اتعامل ويا حياتي اليومية اي- و اركز على نفسي اكثر من انو اركز على حياة الشهرة و هدفي يكون انو اني اتواصل او انو اني اصيد اي الجماهير ف اي- نعم، افضل ان اكون الشخص الأكثر ذكاءا.